verið velkomin í

við ætlum að kynnast keppendunum sem eru í söngvakeppninni á laugardaginn ég heiti og nú verða sagðar

hvað er uppáhalds

áttu eitthvað uppáhalds

ég veit ekki alveg hvernig en hún söng það tvö þúsund og fimm fyrir Möltu af hverju heldurðu upp á

bara svo fallegt hún syngur það ótrúlega vel þetta er svo einlægt það situr alla vega í minningunni hvað er svona eitthvað eftirminnilegt augnablik sem þú eftir tengt keppninni tengt keppninni það var þegar Svala fór út til Úkraínu

svo heppin að fara með

í hjarta mínu hvernig var að vera þar bara ótrúlega gaman svo mikil spenna og gleði og við vorum var ótrúlega gaman kynntist fullt af fólki hvað er uppáhalds

ég á bæði íslenskt

eða draumur um Nínu og svo á ég líka útlenskt út af hverju heldurðu upp á þau Nína er bara svona

og ég bæði þekki

búinn að búa úti í Svíþjóð og mér finnst það æðislegt lag

þannig að ég er svona með annan fótinn í

hvað er

Páll Rósinkranz vorum með fyrir tveimur árum síðan

fyrir utan náttúrulega í síðasta skipti og núna ertu hjá mér Nína þá elska ég líka þessi lög sem komust ekki áfram en náttúrulega í síðasta skipti gerði það ekki en hérna eins og til dæmis

Karen það bara fer eitthvað í gang hjá mér sko þetta verður spennandi við þökkum fyrir okkur í dag og hlökkum til að sjá hverjir fara áfram á laugardaginn